रसिया, रसिया में तो कही छे। भाई रसिया का लोगबाग तो बड़ा सांती प्रिये रहे। न वहाँ पे दारू बहुत पीवाजी, ये देखो मेंने लोगबाग। वहाँ पे वोड़का बहुत चरद रसिया में रसिया में दारू पीवाज न ब्रेड ब्रेड लोगबाग के इसकी ब्रेड बहुत खावाज। वहाँ पे न कही सबजी, बगजी। उसका साथ हुई जाये तो खावाज वोध भाई जगाचे चंडी कुछ जगाँ। हाँ पे अच्छी भी छे तो वो भोग सारो धान न ये भी उतपालल कराएँ तो पास वो चेड़ सिया।